रिज्यूमसबसे आगे अमुक आपने प्रोफ़ाइल पढ़ो डालने रिज्यूम का मतलब प्रोफाइल का उपलब्दे हासिल रा करे का करनो अ रिज्यूम लिखणो के आसते आमुख अपने क्वालिफिकेशन पढ़ो डालने टैटूके बाद अओमुक काम करने का एक्सपीरियंस पड़ा डालना तेतूके आसते आमोख अपना मोबाइल नंबर पड़ा डालना इमेल आधार नंबर पड़ा डालना और सारे क्वालिफिकेशन पढ़ो डालने।